पएपार् जान <hesitation> बननि प्रोक्सिस् अज बए। <hesitation> फास् दाव्, <hesitation> बोन् लान जैये। मने पोन्ग्फन्ग्, ब अव पोन्ग्फन्ग्। भए बिकु लान <hesitation> नेइ। मवेओ, पल्प् नि देअव्। सम् न दन जैये। भए देन्ग् खान्ग् ननियो नव्। <hesitation> देख, रान <hesitation> न दन। रान ननियो नव्। भेनेजि रान नियो नव्। फैपार् मेइत् पिजु। पिजु। <hesitation> पएपार् सीत् बन्। हास् दाव् जितिअ। <hesitation> भोन् के ब पोन्ग्फन्ग् के लबिअ। भिकु, दन नै जैये। पिसौ पिसौ पिसौ। <hesitation> भए बिकु केमिकल्। फैपार् सेल् मितेन तुनै जैये। <hesitation> फैपि नियो नव्। भसि नियो बिकु <hesitation> विरेस्च्रीन् बए दिपनेन। भिजु। न्दि निकि पिसिनेके। फैपार् ननियो। तिन् लियार् मन्से फैपार् नि। भुखुन जैये। भए बिकु <hesitation> रोल् कलम् ननियो। भिनि प्रै। न्दि निकि बुखुन <hesitation> ननियो। मन्से पएपार् बाद जैये। पएपार् सीत् के। <hesitation> फैपार् ननियो करोम्। हवएवो करोम् ब। पएपार् सीत् मन्सेन् करु बिअ।